Tua é ɔɔn, baa é ɔɔn, taa é ɔɔn, nyi-a é ɔɔn, o õõh ã ɔɔn, ini-ii ã ɔɔn, ereba ã ɔɔn, eretãã ãɔɔn, aninyia ã ɔɔn, lõp ã ɔɔn, lõp ne zii aɔɔn, lõp ne bãã é ɔɔn.